Pues dzí chin guhucan másruhu bi´tuhn, rdzáhan dahán gulachxín biñíhi, guléhe yúun guéla, gucáha bidza´h líhi riotéhenuh, bidza´h líhi dahán chin náhan más. ruh bítuhun, gudzáha dushan dahán, ya nichxí gúhunrabah dahán ca´dxi, guiréhe biddza´h, gudzáhan dahán, riáh rdzáha bwín ruáha gi´uh, guyúhu ñizah róho. ruá gi´uh ca´dxi, guáluhu la´dxi chxíbiluhun, yíhca dhxíaa, ca´dzáha lavadero yíhca dhxíaa chxíbihilunh, cúhulun bie´shchxíyih, per pur yíhca dhxíaa núhu ñizah ruá. gi´uh, chéheluh ruá gi´uh guidxíbirah la´dxi, gádzah bwín lóho gi´uh rádzah bwín, ca´dzáha láhan baño gádzah bwín, ca´dxi nin náha rahca duzáhndu náh náhan costumbre. igual rahca muerh mole, rahca duzáhndu, riáha bwín ruá báha, rianéhebah veladora vispra duzáhndu riáh bwín ruá báh, rianéhebah dxiáac bi´wah, rianéhebah dxiáac. guetaguhla nichxí núhurah tiempochxi nichxí náha tuh costumbre. Yah lóho shdxáhanluh dzú cha´yin, dxióho bidua´c, dxióho manzan, dxióho bidziáha yuuh, dxióho nueza, jicama, ninchxí dzi núhu bidziáha yuuh rahchxi, nin náshi chxídzi. nin núhu narádxa, manzanita, shícaruh nichxí, manzanita vispra réhe calendra, riáhan ruá panteón rudxiáha calendra ruá panteón, ya de richxí ba dzéhen corrido. nédziu ya mas las cuatro de la mañana dzi riúhun, shcáh tahpa shcaýih riurahrihin rudxiáh lagahan ruá guido´, rudxiáh lagahan, réhen gaduhubi nédziu, rúhun bwín tamal. garáh guéhl róhpa dxí duzáhndu, rdzíbah tamal lóho dxáhan, rdzíbah pan lóho dxáhan, nichxí náha shcostumbre duzáhndu, gunáhc rdzíyih chéheneluh. tuh plori nzia´ba yíhdzi shpadrinuluh, eheh cun pan bahyih, ya láhayidxi, chéheneluh tuh platuh dhxín dóh, ár shbuíhi láhan dxúhumi, yah tuhbi gandehla rdídxi ruá dxúmih. cuhun núhun dxiáac guetaguhla, shcháharadzibahn arahbah guníhi gahcahn dhxín dóh gadáha láhan shplatuluh Pues náha enero ráhca la´ñi, seis de enero rahca láha patrón guihdxi, ya nin náha rdzáhalohon náha ocho de diciembre, ráhca láha dxáhan juquilin,. doce de diciembre rahca guadalupe, dieciocho de diciembre rahca la soleda, veinticuatro de diciembre rahca navida, réhe badóho ñíñuhn réhe, ya treinta de. diciembre rahca yíz cu´birahgah shíñih bwín rálah badóho ñíñuhn ya láha yíz cu´bi guhuyéhe, xo´pa shchxí yíz cuhbi rahca láha patrónrey baltazar, rguíhin bwín ruá guido´, rachxí cuchi, ráchxi gum rachxi tin ah la´ñi badzíhin, rahca láhañih, réhe calendra vispra láhañih, cinco réhe calendra ah el cuatro. réhe calendra dxé el cinco ráchi jueguh, guéhel la´ñi rachi jueguh cinco garáha guéhla ah náha láhañih rey baltazar xo´pa shdxí enero Yah dxíchxi mas fiesta róho riúh bwín garanehztih ríhi ya richxí dxíchxi núhurah mardomih toptaduhurachxi nin náha primero, rbuébah ba´dxi, riáhan láhan curato. riáhan dxáhan curráyih riáhan láhan yúuh la´yih cin náha seischxi ya sietechxi riáha segundo láhgah nin náha chiopa barohpa toptaduh tahpa náha shtoptaduhñih. cuehelagahbah ba´dxi dxichxi nin rióhonah dxí rahcah láhañih, guiréhe lahga ba´dxi nin náha riohnah toptaduhchxi chéhedzan ruá currayih chéhen. ruá yúuh láyih, chéhen láhan curatu, tahpa shdxí enerochxi guiréhe lac gah, ba´dxi stuhubih la´tah, nin radáhpa toptaduh, rbuéhe ba´dxi tahpa shtohoptaduhuñi. núhu dzichxí riácah la´ñi xo´pa shdxíhi enerochxí riáhca la´ni, ya báha dzáhaloho guiréhe gun láhañih, xo´pa dxí enero dzáhaloh guiréhe gun, tuhbi shmáhan riú gun. rdzíhibah bwínmah tuhbi dxéhe shmáhan réhemah ráhca la´ñi astáh dxiáha shmáhan rahca shoctavañih Nichxí náha riáha ñih primer viernes, nichxí guhucabah, dzichxí guhucabah láhañih gucahbah, ládzañih gucah chxíu felipi, ládzañih gucah chxíu adolfo. dulce nombre pur láhañih guhucarabah, ya néhe núhu café ruá guido´, nin náhaluh gucaharabah toptaduh ay costumbrechxi ca´dxi dzichxín dzi riáha bwín. rahca láha dxáhanin del náha záa róho rúhun toptaduh bi´tuh bua´c gun shdxíhinrabah, cuchi shdxíhinrabah riáha shcomparabah yíhdzirabah dxí gandelahan de visprachxí. gudzéhen láhan guido´, garáh guéhla chúhu midshí, chalóho midshí bachxí dziganehera lacgahbah compa ruá yíhdzirabah, gaú, gushírihinrabah, gaú dshúyibah, gashtuhu tóho ruhunra toptaduh bi´tuhn, ca´dxi có, ay costumbrechxí ca´dxi, ruá guido´ riáha cafeyin réhe rahbah, per náha pur záa ruhunrabah, per riú padrinu. riú shpadrinubah, shmadrinabah ya. Chxí chxí chúhu midshí chéhebah láhan guido´, del shcadzí bwín guchináha cuihi shchxidxirabah lóho bisho´dza, chxí chxí guidxéhela madrina padrinuh chéhe. guelán bayih ya chxí chxí guchináhabah chúhu midshí, chxí chxí bachxí dziáhabah ruá yídzibah záa, ya chin gadzíhinbah chúhu gaú padrinu guéhebah café, ya gahaldah hora. rariateherabah gudzáhan shmáha gunáhc chéhe guéhel gudzáhan, ya gáhaldah hora nin náhaluh o bah dziágah dxápahn báyih yíhdziraa padrinuraa riagah dziáhanrabah. shguéhta dxiáharabah ya chxí chxí gabiahga rihrabah riagadxí rahbah dulza gah gúhudza padrinuh nichxí náha ríuhu záa, guldah muscah guldah conjunto, guldah. tin laha bwín bachináha riáharabah bwín guéhel gudzáhan